اه عادة حوالي اه خمستاش إلى عشرين اه كتاب اه في السنة، بالنسبة للكتابات اللي قريتها خلال حياتي كلها اه أعتقد انها بتكون يعني اه حوالي ميتين اه وتلتمية كتاب يعني.